കോലുമ്ബിഅ ദ രാജ്യബശേ സ്പനിശു। അല്പ കേല ഏലില്ലിഅ ബശേലേ പതി അരു വേരു, ഊര്ദ സിദേദു। കോലുമ്ബിഅ ദ ഫമോഉസ് ദിശ് പോന്ദ അരേപസു, ബന്ദേജ പേസ, അജക്കോ, സേന്കോഛോ, ഏമ്പേനദസ്, കോലുമ്ബിഅന് ഫോര്മ്, ചോഫ്ഫീ। കോലുമ്ബിഅ ദ ചോഫ്ഫീ മസ്തു ഫമോഉസ് ജഗത്ഥേദു। ഏത സ്മൂഥ് ഫ്ലവോര് ഉന്ദുഗേ। കോലുമ്ബിഅ ദ കലേഗു സന്ഗിത, ന്രിത്യ, ഉന്ദു ചോലോര്ഫുല് പരേഇദൌ മത ഇശ്ത। ഛ്ഹഥകല് നല്പ, ചര്നിവല് ഫേസ്തിവല് മസ്തു പോദു। കോലുമ്ബിഅ ദ ഛ്രിസ്തിഅനിത്യ് പോരേദ് മല്ല രേലിഗിഓന്। കോലുമ്ബിഅ ദ ഫമോഉസ് ജഗ പോന്ദ, ഛര്തഗേന'സ് ഓല്ദ് തോവ്ന്, ഛിഉദദ്, പരദിദ, മോന്സേര്രതേ, മേദേല്ലിന്'സ് മേത്രോ ചബ്ലേ। കോലുമ്ബിഅ ദ ഫമില്യ്മ് പോന്ദ മസ്തു ഇമ്പോര്തന്ത്। ഏക് മസ്തു രേസ്പേച്ത് കര്പേരു, ഫൂത്ബല്ല് ല മസ്തു പോപുലര് അല്പ।